زرت عدة أماكن حلوة منها جدة، وكانت تجربتي رائعة في الكورنيش والبحر، كمان رحت الرياض ،وزرت المتحف الوطني كان ممتع مرة، إتعلمت عن تاريخ المملكة ولا أنسى رحلتي طبيعتها جميلة وجواها منعش، استمتعت بالتجول بين الجبال.